ग्रेट वॉल ऑफ चायना बांपाक दोन हजार वर्ष लागली बांपाक। ती दोन हजार एकशे किलोमीटर लंब आसा। वो चायना चो आटा सगळ्यांग वडलो भोपाक जायतलो भायल्या लोकांक।